तैराकी का कपड़ों का कुछ अलग प्रकार छन। पुरुषों का वास्ता स्टाइल ब्रीफ से लेकर जैमर। वखी महिलाओं का वास्ता वनपीस, सूट, बिकनी और पैकनी जना विकल्प मौजूद छन। लेटैक्स और सिलिकॉन से बणी स्विम कैप ज्यादातर बड़ा तैराक पैरदिन। यी कैप आम तौर पर एक मानक आकार मा ओंदिन। जू तैराक का सिर पर कसीक फिट होंदिन। यी कैप बालों और कानों थें सूखा रखणा मा मदद करदिन।